Iku oun osi kamru pa nburah Nda ema ji na dash nu owa ka ma sirima bxdu ta ndu owa ka ma mbu ogue hawa zi nu uruhu nge ke chinike bere budu obula nu obu ike rema obula si nu bu ike rema nye chinike bore budu ne eziku pe ezikw ozi nye pekga apera ni nya iyowu ta nu ikele, iku onu isi pa bun rewu si osi nye ku oka habu awuji nu ha huwyi mega, nu hawya si ko na ga hari osi nye pekya apcra ni nya iyowu na kaka Mezi ca budu du bere ki apera mi nu osisi nu eyinhe nu abaue ma nu afa mini manu apa badu ma nu apa ki chiokeke kerale ntu ga guru orom bikata, pakata rumum nu apa ki chiokeke nkowa masi ba benzi agba pe bezi ga na agba nu mu ayahaya ni zi kaba ezi ki budu mey pekgalam chinike revem Ogim ahowa onu ahowa nu ri ahowa nu ruhun bia zen nu run hun n mogu orom maquater chineke kbannanu akpan nwenhia iwai wusiri pumun oro obu otu yin runka womo ron nu deriyan la rai mmoguro ke yonrunka ki momurun gu zotal oyo amaha massi nu nguzotalama ekum dum ahon hon mataga oyo mataganu ya wen nu then nu ozi ya bera yo dosiye so mel ziru bu do no do mbroke mmamasin nu messibo du because chukike kerayi nzim nurio ogbamanu ogodan akpan betamessim bo don ke messiri budon makweta oro amoturun oboma badun neme honjor eneme honjor ewon sinu beake iyo won bel ogal yo do la bet ibetal la okayi ochen ibunu li ri ken kiken bet wu kpehen zipel bu nude iron nde iron kpari buru magbu ohan meru nma yin iron bet yen irom ma then. Chukike creral ka iwa betal aker wari chen meziri bodu nue li ndazibodo nmagbal guru orom guzental wosiri omumaram oro akpan mbamanam because maru manu ogbamanam kpal ngural bekwatal makar akila.